Janguina yukajina nakachí yejun ujun yi chutujanra yenujun, ujun kandando iha kada pedaso yuu anrangue, chilundo teyidu nduguu kuñanke ñi irán, ngue nguenu jun jutuñan nguu ngutuña nrengue he pesito ñanrá, jukeni ñieve chikaxhi hierva buena ndugu ciladroa, chile sal, sal nduguu cebolla ninduan yendo akabañan, ngue vani yian tunduu iha yukaji.